في يوم من الايام ضاعت عائلة من الطيور. اثناء موسم الهجرة. وبعدها كملوا طريقهم. لكن على اتجاه غلط. ولما وصلوا لمكان بعيد مفقود. لقوا ارض مليانة باشجار غريبة الشكل ولون الموية كان شي ما شافوه من قبل وبعدين لقوا ازهار نادرة وحيوانات فريدة